இந்தியாவில், ஒரு புதிய காரின் விலை பொதுவாக லட்சம் மற்றும் அம்சங்களைப் பொறுத்து, அதே நேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கார் லட்சம் முதல் லட்சம் வரை இருக்கும், மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட், ஹூண்டாய் க்ரெட்டா மற்றும் டாடா போன்ற பிரபலமான விருப்பங்களுடன் நெக்ஸான் புதிய மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட சந்தைகளில் பரவலாகக் கிடைக்கிறது. புதிய காரின் சராசரி வைத்திருக்கும் நேரம் ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளாக குறைந்துள்ளது. பயன்படுத்திய கார் வகை முதல் முறையாக வாங்குபவர்களுக்கு பல விருப்பங்களை வழங்கியுள்ளது.